Aia kekahi mau huamoa mai nā ʻano manu like ʻole. Kekahi lākou he keʻokeʻo, kekahi he palaunu, i koʻu manaʻo aia kekahi he ʻōmaʻomaʻo, a kekahi he polū. ʻAʻole au ʻike ka ʻōkoʻa ko lākou waihoʻoluʻu akā ʻōkoʻa kō lākou kinona mamuli ka nui o ka manu ma loko o ka hua moa. No laila i nā nui aʻe ka huamoa, e nui aʻe ana ka manu maloko o ka hua moa akā ʻaʻole pēlā ke kumu kekahi o na manawa. ʻO kekahi manu pēlā ke Kiwi, nui ke kinona o ka hua moa akā liʻiliʻi loa ka manu.